Ku mi seo mängo võidi, sis tuu um õkva tuuperäst, et tiiq olõt nii hää miiskund! Meil um sääne hää miiskunnavaim. Seoga mi võida viil pall'o-pall'o mänge.